Ny fahasamihafana mampiavaka an'ny saka amin'ny alika de: raha ohatra zao samy mangala-pihinana ny saka sy ny alika de tsy mitovy mihitsy ny fihetsiny. Fa ny saka, tsy mihetsika izy mipetraka tsara; fa ny alika izy a. rehefa avy <hesitation> mangala-pihinana izy de minainaina m- mody adala zany.